hafast nú við í neyðarskýlum eftir flóðbylgju aðfaranótt laugardags staðfest er að á fimmta hundrað manns létust á annað hundrað er enn saknað tugir þúsunda hlýddu á friðarboðskap Frans páfa á

í Róm í dag fjölmenni var líka í pólskri messu í

þar hvatti presturinn fólk til að vera gott

allt árið ekki bara um jólin byggingarkrönum fer hratt fjölgandi og eru þeir orðnir fleiri en árið tvö þúsund og sjö þegar uppgangurinn á byggingamarkaði var hvað mestur fjöldinn hefur þrefaldast á undanförnum sex árum hópur Íslendinga hélt jól í tuttugu stiga frosti og glampandi sól á suðurpólnum fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn segir að jólin hafi verið sérstök en

góð einvængjuð æðarkolla úr Önundarfirði býr hjá fósturfjölskyldu í Norðlingaholti í Reykjavík þar unir hún sér vel með mannfólki og hundi og kemur alltaf heim aftur þótt hún hitti aðra andfugla

gott kvöld og gleðilega hátíð hjálparstarfsmenn í Indónesíu óttast að farsóttir breiðist út meðal þeirra þúsunda sem hafast við í neyðarskýlum eftir flóðbylgjuna um helgina þetta er fólkið sem missti allt sitt aðfaranótt laugardags þegar skall á strandbyggðum á Jövu og

íbúar hafa verið að snúa aftur til heimila sinna til að bjarga því sem bjargað

hjálparstarfsmenn óttast að farsóttir eigi eftir að breiðast út ofsahræðsla greip um sig fyrr í dag í

héraði á strönd

þegar sá orðrómur komst á kreik að önnur flóðbylgja væri á leiðinni hálftíma síðar var þetta borið til er á tauginni eins og gefur að skilja

fimmtán hundruð manns eru særðir eftir

þessar hamfarir um helgina sjúkrahús á svæðinu eru yfirfull stjórnvöld í Indónesíu staðfestu í dag að um fjögur hundruð og þrjátíu manns hafa til þessa fundist látnir um hundrað

og fimmtíu er enn saknað og líkurnar á að finna einhvern á lífi minnka með hverjum klukkutíma sem líður voru víða um land í dag og ekki bara á íslensku sýna tilfinningar og vera góður allt árið ekki bara um jólin þetta var boðskapur prestsins í Landakotskirkju í dag segir

þar var messað á pólsku í fullri kirkju biskup Íslands Agnes Sigurðardóttir talaði í prédikun sinni í Dómkirkjunni fyrir hádegi um mikilvægi þess að bera út

söguna um fæðingu Jesú og boðskapinn pólsk messa var í Kristskirkju á

klukkan eitt en hún er dómkirkja kaþólskra hér fjöldi í kaþólsku kirkjunni á Íslandi hefur margfaldast síðustu tuttugu ár þrjú þúsund og tvö hundruð voru

í kaþólsku kirkjuna nítján hundruð níutíu og átta samkvæmt Hagstofunni en þrettán þúsund fjögur hundruð tilheyra nú söfnuðinum líklega eru Pólverjar fjölmennastir en þeir eru nú sautján þúsund

í dag messaði nýr prestur rafal

en hann kom hingað til lands í október svo fjölmennt var í kirkjunni

handa öllum áberandi var hvað kirkjugestir tóku mikinn þátt í messunni og virtust kunna

utanbókar komið þið alltaf

á jóladag en þú tekur samt þátt í þessu þetta er falleg athöfn er tíu ára og borinn hér og barnfæddur ferðu oft í kirkju svona tvisvar á ári kannski nú voru allir sem voru í kirkjunni að syngja með á pólsku getur þú það þá líka smá kanntu að syngja jólalög bæði á íslensku og pólsku já hvað var

tilfinningar og ekki bara um jólin margar pólskar messur verða í kirkjunni yfir hátíðirnar en

dag þegar Frans páfi flutti ávarp sitt til heimsbyggðarinnar páfinn notaði

sitt í gær til að gagnrýna óseðjandi græðgi og neysluhyggju nútímans í dag sagðist hann vona að hátíðirnar færðu fólki frið og aukið bræðralag

hundruð byggingarkranar eru skráðir í notkun hér á landi og hafa aldrei verið fleiri svokallaða náði sögulegum hæðum í síðustu viku þegar fjöldinn fór yfir gamla metið sem var sett árið tvö þúsund og sjö

hefur á síðustu árum haldið utan um hina svokölluðu

ágætis mælikvarði á umfang framkvæmda oft er vísað í ummæli hagfræðingsins Roberts Alibers í þessu

samhengi sem taldi fjölda byggingarkrana á höfuðborgarsvæðinu vorið tvö þúsund og átta vera til marks um ofhitnun efnahagslífsins kranar eru skoðaðir sjálfu sér verður Vinnueftirlitið að samþykkja hverja einustu tilfærslu á krana krani er reistur reistur við eina blokk Vinnueftirlitið þarf að samþykkja uppsetninguna hann er færður að næstu blokk Vinnueftirlitið þarf að samþykkja uppsetninguna svo er þessi árlega öryggisskoðun og það eru þær sem við erum að telja og gefa út sem

árið tvö þúsund og sjö voru þrjú hundruð sextíu og fjögur kranar í notkun hér á landi og höfðu þá aldrei verið fleiri eftir hrun dró verulega úr þessum fjölda og voru kranarnir orðnir hundrað og þrettán árið tvö þúsund og tíu síðan fór þeim að fjölga á ný og voru orðnir þrjú hundruð áttatíu og fjögur í síðustu talningu Vinnueftirlitsins hvað segir þessi vísitala okkur hún segir okkur að krönum er að fjölga mikið í samfélaginu þeir voru flestir tvö þúsund og sjö en þeir eru orðnir tuttugu fleiri í ár heldur en þeir voru tvö þúsund og sjö þannig að það eru meiri umsvif í dag heldur en á þessu fræga ári klárlega

meiri umsvif vinnuslysum hefur hins vegar ekki fjölgað í samræmi við aukin umsvif árið tvö þúsund og sjö voru skráð sex hundruð tuttugu og sjö vinnuslys í byggingariðnaði en voru tvö hundruð og sautján í fyrra byggingarkranar eru

mjög jákvæðir út frá

fyrir einhverjum árum og áratugum voru menn að labba með byggingarefni timbur alls konar verkfæri menn voru að labba með þetta upp tvær þrjár fjórar hæðir eftir þröngum göngum og svo framvegis þetta hefur minnkað notkun á alls konar lausum stigum hefur líka stór minnkað þetta er allt saman jákvætt mótmælendur í Frakklandi héldu upp á jólin úti á götu kristið fólk í Írak fagnaði því að geta yfir höfuð haldið haldið jólin hátíðleg og Bandaríkjaforseti var sakaður um að hafa spillt jólunum fyrir sjö ára dreng mótmæli svokallaðra hafa sett sinn svip á þjóðlífið í Frakklandi undanfarnar vikur á því varð engin breyting á aðfangadagskvöld í bænum

landamærunum þar hafa mótmælendur haldið til á hringtorgi síðan í nóvember og í gærkvöld héldu þeir jólamessu þar hundrað metra undir yfirborði jarðar í Dublin tróð söngvari

u tveggja Bono upp með the Edge gítarleikara til að styrkja heimilislausa í borginni

glöddu gesti og gangandi jólasveinninn og aðstoðarmenn hans sýndu listir sínar á Potomac ánni nálægt Washington og í hvíta húsinu ræddu forsetahjónin við börn um jólin með misjöfnum árangri þó þegar Donald Trump spurði sjö ára dreng hvort hann tryði enn á jólasveininn

það var hins vegar öllu hefðbundnari og tónn í hátíðahöldunum í bænum

í Írak næstum allir kristnir íbúar flúðu þegar hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki tóku þar völdin árið tvö þúsund og fjórtán innan við helmingur þeirra hefur snúið til baka í gær var haldið upp á jólin í hópur Íslendinga hélt upp á jólin á suðurpólnum í ár ein úr hópnum er fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn undanfarnar vikur hefur hópur fólks

lagt land undir fót og freistað þess að komast alla leið á suðurpólinn og það tókst þann tuttugasta og annan desember komst hópurinn á leiðarenda Ragnheiður Guðjónsdóttir er önnur íslenska konan sem kemst á pólinn en sú fyrsta sem keyrir bíl þangað með henni í för voru Ari Hauksson og Arnór Ingólfsson fréttastofa náði tali af henni í dag þrátt fyrir slæmt símasamband á

þessum árstíma sest sólin ekki á suðurpólnum og þann tuttugasta og annan var bjart og stillt en tuttugu og þriggja stiga frost Ragnheiður segir að sjálf jólin hafi því vissulega verið óvenjuleg Ragnheiður segir að jólasveinninn hafi fylgst vel með g p s staðsetningu þeirra ásamt

tafir hafa orðið á því að koma á öruggu fjarskiptasambandi

við íbúa Mjóafjarðar í vondum veðrum rofnar gjarnan örbylgjusamband við staðinn og þá eru talstöðvar í bátum eina tengingin við umheiminn á veturna er ferjan lífæð enda vegurinn lengst af lokaður vegna snjóa ferjan fer tvisvar í viku og eftir klukkutíma siglingu frá Neskaupstað blasir

í Mjóafirði við ferjan flytur allt og íbúarnir fá

í vel merktum kössum í

heldur eru fjarskiptin í molum það má nánast ekki verða vont veður þá fellur símasamband hér niður og þegar ég segi símasamband þá meina ég allt samband

hafi ekki símasamband á milli bæja einu sinni hér því við getum ekki

náð í næsta bæ þetta eru loftnetin mín öllsömul við notum til að tilkynna okkur úr og í höfn og nýtast

og blessaðan daginn þetta er nú hérna Mjóafirði eins og þú kannski veist

í gegnum örbylgjuloftnet sem veldur því að er lítill og tengingin stopul til stóð að leggja ljósleiðara

síðasta sumar en ekkert varð af því þar sem ekki

um línuleið við landeiganda Neyðarlínan og RARIK sem leggur rafstreng í leiðinni meta nú kostnað við þá leið sem landeigandi vill fara og leita lausna fúsi á Brekku eins og hann er kallaður hefur verið beðinn að brjótast inn í

með kúbeini til að reyna að koma fjarskiptum í lag og altaristöflu

í Skálholti segir gluggana dýrgripi með mikla merkingu kirkja hefur staðið í Skálholti frá árinu þúsund fimmtíu og sex og núverandi kirkja var vígð árið nítján hundruð sextíu og þrjú gluggarnir segja mikla sögu

gluggarnir í Skálholti eftir Gerði Helgadóttur þykja miklir dýrgripir þeir voru

hins vegar orðnir illa farnir og voru sendir til Þýskalands í viðgerð og þeirri viðgerð er nú lokið það var fyrst talið að þeir væru mjög illa farnir

þegar til átti að taka þegar gluggarnir voru komnir út meira að segja

til Þýskalands þá kom í ljós að þeir voru kannski ekki alveg eins illa farnir og viðgerðin var ekki eins dýr

óttast var í upphafi að sögn Kristjáns nemur kostnaðurinn um þrjátíu milljónum króna en hann segir marga einstaklinga fyrirtæki og stofnanir hafa lagt málefninu lið gluggarnir voru sendir til

Þýskalands en þaðan var upphaflega glerið fengið menn sem komu þaðan í verkið voru sjöttu og sjöundu

í faginu og þeir létu ekki bara duga að laga gluggana því þeir sáu að það var komin sprunga í hægri hönd Jesú á

og buðust til að laga hana fyrir þrjú þúsund evrur segir Kristján að einstaklingur sem ekki vill láta nafn síns getið hafi borgað það gluggar og altaristafla er því eins og ný Kristján segir fjölda gesta í Skálholt hafa vaxið um sjötíu prósent undanfarin fjögur til fimm ár Íslendingar og útlendingar hann segir marga meðvitaða um sögu

staðarins og gripanna þar sem fyrr segir eru gluggar Gerðar Helgadóttur hlaðnir táknum

að opna þetta enn frekar fyrir fólki með því að gefa út merkingu hvers glugga fyrir sig og formanna sem er líka

Reykjavík fóstra hennar segir engu líkara en líti á sig sem hund eða manneskju frekar en fugl þessi æðarkolla er ekki að villast

með fjögurra manna fjölskyldu og hundi fjölskyldan tók að sér þegar hún var ungi í Önundarfirði þar sem þau eiga hús það komst villiköttur í í hann og sleit

það var þá alveg augljóst mál að við gátum ekki sleppt honum út í náttúruna

náttúrulega heima hér í Reykjavík þannig að það var ekkert annað í stöðunni en að hann kæmi með okkur heim og hvernig hefur

hann er bara einn af fjölskyldunni þetta er

öllu öðru sem ég hef gert en samt ótrúlega skemmtilegt en hvernig hefur hún lagað sig að heimilinu og ykkur bara furðulega vel skrítið hvað önd getur vanist venjulegu heimilislífi eins og hver annar hefur hann hitt aðra fugla já bæði

svo mikið fyrir fugla þannig að ekki séns fjölskyldan hefur ekki tekið ákvörðun um framtíð kollunnar við bara höldum

þú berst fyrir því já þá að veðri það dregur úr vindi suðvestan til í kvöld og á morgun snýst í hægari

með skúrum eða rigningu sunnan og

hiti víða tveggja til sjö stig en svalara inn til landsins og til fjalla Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið hér rétt á eftir

hafast nú við í neyðarskýlum eftir flóðbylgju aðfaranótt laugardags staðfest er að á

fimmta hundrað manns létust á annað hundrað er enn saknað tugir þúsunda hlýddu á friðarboðskap Frans páfa á

í Róm í dag fjölmenni var líka í pólskri messu í

í Reykjavík þar hvatti presturinn fólk til að vera

gott allt árið ekki bara um jólin byggingarkrönum fer hratt fjölgandi og eru þeir orðnir fleiri en árið tvö þúsund og sjö þegar uppgangurinn á byggingamarkaði var hvað var hvað mestur fjöldinn hefur þrefaldast á undanförnum sex árum hópur Íslendinga hélt jól í tuttugu stiga frosti og glampandi sól á suðurpólnum fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn segir að jólin

hafi verið sérstök en góð

þessum fréttatíma er lokið við minnum á vefinn punktur is og næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu njótið í